Kiəa gəte, kiəa kiyi, kiəa gəakənnə, kiəa həgəy, kiəa hənjie, kiəa həarəkə, kiəa tuəlor, kiəa wəaskə, kiəa həliegəar, kiəa həakan, kiəa həakanuə kəte, kiəa həakanuə kiyi, hə saga.